<hesitation> විවිධ මිතුරන් ඉන්න එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අපිට <hesitation> ජීවිතේ සමහර දේවල් දුක සතුට ඒවා බෙදා ගන්ඩ එක එක විදිහේ මිතුරෝ ඉන්න එක හොඳයි. ඒත් අපි තේරුම් ගන්ඩ ඕනේ මේ <hesitation> මිත්‍රයෝ කියන අය ඇත්තටම අපිට අවන්කවම <hesitation> මිතුරෝ විදිහට ඉන්න අයද කියලා. මොකද නැත්තන් අපිට <hesitation> මිත්‍රයෝ ගොඩාක් හිටියා කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. ඒගොල්ලෝ එක්ක අපිට හොඳ සම්බන්ධතාවයක් <hesitation> අර අපේ අවශ්‍ය වෙලේදී වගේම හැම මොහොතකම අපිත් එක්ක ඉන්න <hesitation> හොඳ මිනිස්සු ටිකක්ද කියන එක අපි දැනගන්ඩ අවශ්‍යයි. නැත්තන් එහෙම අපිට තියනවටත් වඩා ප්‍රශ්න ඇති කරන පිරිසක් <hesitation> හිටියොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මිතුරෝ ඉන්න එක හොඳයි. අපි ඒ අයව තෝර ගද්දී ප්‍රවේසම් වෙන්ඩ ඕනෙ. මොකද හරි මිතුරෝ තෝර ගත්තේ නැත්තන් අපිට <hesitation> ප්‍රශ්න ඇති වෙන්ඩ පුළුවන් නිසා.